روسی پکوان اک دلکش، پوسٹک، رسوئی پرمپرا ہے۔ جو کہ اناج، جڑ والی سبزیاں اتے سرکشت پوشن ورگے کسانی مکھ پردارٹھاں تے آدھارت ہن۔ جس دا پراباو وشال دیش پروچ ویبھِن سبھیاچاراں توں ہے۔ مکھ پکواناں وچ بوشٹ، نازک ڈمپلنگ پیلمینی، کریمی بیف، گانوف، پیروژکی ورگے واک واک سوادھی پکوان اتے بلینی وجوں جانے جانے پینکیک شامل ہن۔ پکوان وچ ہولی پکاونا، فرمنٹیشن، اچار بناونا اتے موسمی اتپاداں دے ورتو شامل ہن۔ جو بچاؤ، ٹائمک ورتھ اتے موسمی تبدیلاں دے ہانساں نوں درشاؤندے ہے۔